एक दूरबीन एक खास उपकरण होत है जो दूर की चीज़े और बड़ा दिखाउन के लाने मदद करत है। इसे समझाउं के लाने आप सोच सकत है कि यह एक तरह को ज़ूम करणे वाली आँख आए दूरबीन के खास लेंस या याक होत है। जो दूर की वस्तुओ को आने वाली रोशनी को इखट्टा करत है। और उसे फोकस में लेकर एक बड़ी छबी बना देत है। जब दूर की वस्तु से रोशनी दूरबीन के लेंस पर परत है तो लेंस उसे मोडकर आपके आँखो ला देत है। यह रोशनी की तरह घुमत रहत है जिसे आप एके करीब में देख सकत है और बड़ी स्पष्ट और बड़े तरीकों से एको देख सकत है।